Mendrika ny legioma biôlôjika no lafo satria maha salama, satria fahasalamana zane vidiany lafo koa norimaly laha lafo reke, mendrik'azy e vidy e laha lafo satria tsy maharary tsy ahiahia ny ova azo. Zay zane ty mahasoa io na de lafo tsy maha faty antoky fa azo vily reke laha misy ty fahefa mivilin-tena.